Ndefoowel maaro wallata ko defgol maaro. Ko kaakel cuurel. Maaro waɗate e nder he, ndiyam ni woni ndiyam ɗam wulna maaro ko haa maaro ko ɓennda haa ɗaasɗa.